آج زمین صاف کروں گی کس طرح پرابھاوشالی صفائی عام طور تے ہوندا ہے۔ عام طور تے کپڑے یا مائیکروفائبر والے کپڑے بنا ہوندا ہے، پانی دے فائبر جذب کر کے فرش تے دھول مٹی اتے داغ نوں اٹھاؤندا ہے۔ کلیننگ دی ایمولسیفیکیشن نوں اپلائی کر کے، مائیکروفائبر دی لو وسکاسٹی، ڈِسپرشن اتے سولیوبلائزیشن والے کیمیائی عمل صاف کرنا آسان بنا دیندے ہن۔ وکھ وکھ سرفیکٹنٹاں بیکٹیریاں نوں وی ختم کر سکدن تک۔